A volte i dui can a s'ëncuntru, a s'guardu e a s'bugiu pa opüra certe volte a së sautu subit a col, a baula, a fan finta dë murdise, pöi magari ün a scapa, l'aut a i cur darera opüra a cuminciu a a fe le capriole un ados a l'aut sperand ch'a së fazu pa mal